फ्र्यिन्ग् पन् जोदि खान जोलि जयि, तितियन् लगि थोरे तो, हेतु अमि अतये असे बहुत् सोलुतिओन् असे। हेतु कर्ने बस् अतये अत कोजसु। लेमोन् असे, लेमोन् तो पन् होत् प्लुस् वतेर्, हेतु बोइल् कोरि केने। भोइल् कोरि केने, तसो जोन्तु स्तक् होज असे, हेतु एअसिल्य् च्लेअन् उप् होको कर्ने हेल्प् कोरे। जोन्तु चित्रिच् अचिद् असे लेमोन् होत्, हेतु खान तो पन् होत् लोगो ब्रेअक्दोव्न् करि पोकर्ने एअस्य् हो। तो मने थत्'स् हा, मने हेन के अत कोरो परि, हेतु गरम् पनि, सेचोन्द् सोलुतिओन् जते। गरम् पनि, फ्र्यिन्ग् पन् होत् अल्ल् ओफ् थत् होइ केने, हेनो कओ करियो परि।